Wala <hesitation> khirssé yogo séfé gnani a gada ko ati gani, ati iga tini gani nthioro maranto gnani, éywa i toŋo mé kité ati a féti nanti i gadi mara ti méréyé gna diané ndo fotana, no kénpé ati kébé gadi mara gani méréyé gnanta doulé gnana marana ado golé. Doulé, golé a méréna karéma, anamougou dé angada mougou hari mourtinta fini yogoni andi ndébéri doulé nta ŋa wala ma daga goligna anga tanpiya angana daga goligna anga tanpi aliya, kata nga féyindini an, bon séré béni nan guiri nan daga a na guiri yéré nokho ando soro gni biréné domé, guéla npéda lémo gniméni, guéli a nthiounpou nda nkhati, guéli débé toutoutou. Ali an daga gouné anké koumassé fo kitana foné, léwou a ŋécarté a na dou bogou soroŋa, a na bokhi baka soroŋa a na lato soroŋa antakha dioféné séré, font antakha sirtou débé kéŋa sirtou khabila sirtou ka. Yogoni téla hari ka gnimé i kani gniméni cotisatio ni inta bagandini. Yogoni débé ncotisation inta bagandini. Hari ké féyé bé fagayé lenki <hesitation> i ga tini fourou nkéssi, éywa séré sougay anga cotiséné kouŋa, yogoni yimé inti fourou fourou nkéssi yimé cotisation intéy, assou kité faké gnayta. paské lenki foné kébé go makha ké nponé a yan khoufi séré guébé hakhilé nkama. na an bokhou nan nbokhi baka an thioupou nda nkhati. Yogoni kha yéyi a anagni, <hesitation> a féti nanti nan bo i sounpou ndi khatiŋa koundouŋa nanti fo ké yaga sigi dé. kou nkama ni ya féti sounpou soro yima, kounkha na inti sounpou nthiéré gna moulata. Anagni i do séré tanani wandéni lay biréné domé dé. kounga tini i sirou gnani, i ga tini i gui diakini mais i do sounpou ngui do kou béni nakha inta moula kounkou na ntintiya har folomané, ken thioro nkha yéyi. Wodo kou nknha wori eywa deubou kou nokhoŋa iya khabilani kou nokhoŋa alakoulihal, yo kha fo guébé guébé guébé kenké faké gnani ado ké kitéyé lamané. Bon inta débé cotisation, anta ka cotisation éh kota riniya, ha a léfinté nga rini, debeŋa, kota riniya a léfinté nga gnana an ka dounko ŋa, anga moula ani wora gnakhé. Angama mouli a na yogo yéyi a na santhi nkita indari a tokha makha yakhandji douro ya ta ado nimissiyé, mé séréssou ga yéyi a na lo kofo nokho, ké gna débé nkofo gna, ké gna khabila kofo gna. Ké gna ka kofo gna gna kofo nokho, a na katou soro nafa nkitana, a féti nanta nké angana hari gna milliardaire gna, fi yogoya noŋa a milliard ké ranta ké nkinaŋa soro nbané yan nkata ké nkinaŋa. Soro nga nta makha fofo nta makha, wala ké yani, bon wo tini djikou gna ta pask assouni djikou ké ya, hadj sarakhou ŋa, hadama rémakhou ŋa assou dioguinténa djikou kéya kama. Bon ala kénti faré faréntodaŋa ati sérésou ganagni saréné, an thiré gna nthiaréné kwa, mais sa dépa kou béni ga marana a maranoŋa kéta, iya igada kilé bé koyaŋa, anké ntéréné kégna kamaŋa kéta angam anga biré soro kou béni nokho ado i gada mara méré khané ké bé, bo agnana kégna féyé mais ké digamé koundou <hesitation> fatanpanthiyé ŋa nokho. paski ké koundou keni na hadama rémé gna na gna débéri. Mé a djikou, djikou ké bé ga hadama rémmé ŋa a ga, hadama rémé ndjikou gnimé, guéni a tégué khané nguéni kébé kéŋa noŋa dé, djikou foyogoy no kéni hadama rémé gnimé tégué khané gna. Wala donko noukhoudou inati kati nokho nkhoulé gnani, wala kati séfana gnani, é kati kourounté gnani, abada a ken dina nbiné gnani, kha nagni a dina ké finéyéŋa a nokho nkhoulé gnimé yani mais dina ké angana wori an kanéya bon, wala kati séfé nguébé gnani wala fo tana kou kouni, hadama rémé tégué khanégna. Yo inama nan thirondi ando soro nga biréné domé mokho nbé hadama rémakhou, ando soro laga biréné domé mokho nbé, anga soro ngathié ntangana, anga <hesitation> nakha bé gando soro nakha angarayi soro kou hakhé nkini. Anga anga angana ro diama sou nokhoŋa i gan tounou nanti, kati wala an djikou nga gnana anga gnana séré toloŋonté. Kou séré gnana séré séré ŋorienténé kouya, i nan toŋono kouya, kounakho angui kharaŋa, kho anga kitabé nkharaŋa mokho nbé. Mais ganagni <hesitation> kou koundou séré angana gna soro nokhoŋa séré magnanto gna guéni a an. <hesitation> a layi rini siro dé, <hesitation> bon mais alakoulihal angama mouli wakhati fana kekenke ké gnana makha mokho tana, bon.